Aces kir xijrib' jun ta'q kchuknik ta'q pchak ke'lul jun chkop ju chkop mas kirya' kirxij rib' jun verdad ri kmatz poque kb'ixik ri' kirb'ib abuelo tatarabuelo mamá kirb'j cheqe k'o i cuidado mijo taq keqmul zacate ta'q keq'ooj kerxij rb' jun verdad de repente telul jun kmatz chij jun a veces qwitaj kum are' wa' kirb'ijin qwitajne ta'q qriq jun kmatz hasta kirb'ij jun qwach' wir jlom tlawi' qb'an qwitaj chi' nuj qxij quib' xq are' jun chokp ri' qujr ti' y k'olik pq medio machi' kuj eek chukneel taq campo tawi' siemore ne qriiq jun kmatz a veces pero mas kinxijwib' chij jun kmatz porque a veces <naise> kujurtij pues xkujurtij a veces kmik jun a veces k'o wachi' ki' kmik wi' rek' kmatz k'o ri kmatz rikb'ixink sumbadora k'o ri kamtz ri' ya xeqkayij k'o ri sumbadora k'o re ki' chuknik talwi' a veces kmolkib' k'o ri ptzom tlawi' kmolkib' kmlokib' xe' ptzom aveces jun chikchi' bien precabido ker ma jun wu ptzom talawi' pero a veces taq qriq jun ktzopnik jun verdad Ruk' miedo xkixij rib' jun a veces tanto jun kk'b'ik tlawi' y todo <noise> kk'ob'ik kirxij wucha' miy tiq riq jun kmatz a veces pub'ey wachi' qkayij wi' qwoach' wur jlom qwitajen'e poque qxijquib' <noise> mas kin xinjwib' chij wu kmatz todo porque todo wnaq kxij kib' chu kmatz hasta que sik'nik nee auxilio qui cha' porque jun kmatz es mas tremendo jun chkop venenoso todo y k'olik saber jurb' ik'olik taq chu wuq <noise> tinmit chu wu mundo ke ik'obi' wre' por eso chi' ki' k'ob'ik pero aves are chi wachi taq jun ker b'ul ulew kelul tiene que aprecer jun chkop tawi' pero va a veces k'o chkop rchkp q'os k'o chkop mas a veces mas k'o ksiy <noise> pero la' xaq kok'wik a veces k'o xik xaq kokwin xaq chukaj qa qxiqib' mas quejquib' chi' chu wu kmatz komo quj rti'j k'a entonces are' ri' kin xijwib' chi ri'